أعتجد أنه بيكون تحدى كبير أنى أعيش بدون كهربا لمدة عام كامل، بس بحاول إى أتكيف مع الوظع، أول شيء راح أبدأ بالتخطيط في أسلوب حياتى بشكل مختلف، الإضاءة الطبيعية ومصادر بديل الطاجة، كمان طرج الطبخ التجليدية والماء والطعام، أستعد بشكل جيد بخصوص المياه والغذاء، ممكن أزرع بعظ الخظراوات في حديجة صغيرة وأجمع الماء من مصادر طبيعية إذا كانت متاحة.